इ हस् स्विजेर्लन्द् स्विजेर्लन्द् बन स्विजेर्लन्द् बन जन्नत् बिलिक् होइ स्विजेर्लन्द् दोत् तत् इमन् धुनिअ लगे हे जेग केनि बरक् पोरि थगे हिनि तिमे बरक् पोरि थगे तर् जुन् बिलग् धुनिअ धुनिअ घर् अए अए बोरिअ लगि। जैदे हे स्विजेर्नो जेग केनि सै तत् बेसि वक् बरक् पोरे तर् मनु बिलग् के सोबे थन्द कपुरे बन गरम् कपुरे पिनि थगे अरु गम दिन तुतु तत् किमन् इमन् एत गरम् नहए। मै जन्नत् करन् मोर् गोइसे मोर् फमिल्य् प गोइसे मोर् ददहोत् गोइसे ले त ददहोत् त कोइसे जे इमन् एत गरम् नहए पोसिस् दिगि लेके मक्स् गोइसे एत स्तुदित् मै पोइसे सिलो पोसिस् दिगि लेके मक्स् गोइसे मने बेसि पोसिस् दिगि लेके हिघेस्त् गोइसे तेतिअ अरु। अरु हेतु गोइसे ले हेतु जै किसुमन् चितिएस् लगे जेनेके जुरिस् अरु जेनेबबुलि चितिएस् किफन् असे तत् बेसि जै अरु तत् सहित सेजोने <hesitation> सोले जुन्तु। सोब्। जगते सोले।